एक बार जब मिले थे तो आपने हमसे कही थी कि आपको किताब लिखनी है। वो खयाल अब कहां गया किताब लिखने का खयाल तो आपको बचपन से ही है। तो हां मेरा खयाल बचपन से ही है। लेकिन अब वो खयाल समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल गया है। पहले मेरा बहुत मन करता था। कि हम लेखक बनें और अपने लेख से दुनिया भर में किताबें प्रकाशित करें। लेकिन अब मुझे वो मन उब गया है। अब मेरा मन क्यों नहीं लगता पहले किताबें लिखने का बहुत शौक था। स्कूल में जब पढ़ते थे तब से ही हमें किताबें लिखने का कितना मन होता था। कि पूरे दिन बैठ कर बस किताबें लिखें हां तो अब कब अब आप लिख सकते हो। लेकिन नहीं अब वक्त निकल गया है पहले के टाइम अलग थे तब फ्री रहते थे। जब मन हो तो तब कुछ और लिख सकते थे। लेकिन अब इतनी जिम्मेदारियां घर की जिम्मेदारी। और पैसा कमी के चक्कर में ये सब सपने सपने ही रह जाते हैं। जब छोटे थे तब जो सपने देखे जाते हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल से ही बड़े पूरे होते हैं।